म्हाका कॉकरोच घिणवटल असा कित्याक तोर तो बरो दिसना। आनी झोलार पासून आवडना कारण मोंझे तेह सुसगात रवपाकुच दीना। फोकोट काना कढे येवून नाका तसले आवाज कडता आनी निदपाक पासून दीना आनी आमचे रगोट पियता तका लागों माका झोलार आवडना।